Obuthi bwamenu thukabukolesaya thuthi, thuka thwabiwunza erirya enyama, wamayowa wuthi omwamenu wawu mwabihathangira ehinyama hikehike iwimya akathi kawuma iwakahamba iwaghenda wukakatheka ahawukayowa wuthi mwa habirihathira akanyama kanyoho neryu iyinemukolekyi iyinemumulwahu, siwangakatheka ahathahathire akanyama